كيف يمكنك تنظيم عدد كبير من الكتب؟ أول شي، قسم الكتب حسب نوعها، مثل القصص، الشعر، أو الكتب الدينية بعدين، حط الكتب اللي تستخدمها دايم قدام، وخل الباقي ورا إذا كان عندك مكان صغير، استخدم صناديق أو خزاين ورا رفوف لتخزين الكتب اللي ما تحتاجها كثير